Tenogbake awei meka idiomosome mediio oblay mivon esen miva medira do mekremidiya teno gbake mebowa miko me diya teno gbanke mikri mikri midoyi ikpekprem tenogbum inumiya yan mediya aweivro aweivro medidiom gegesi kamu oyino ibiakpaka nu emene miyowo mediya aweiyi medidiom gegesi asu medioyi ikeplem awei me didiom gegesi asu medier idiom ihoho meyon enam meyon esen miva midiya medier oblayi ogbro okobro mivamidiya medier idiomo ihoho me yon isen meyon inam meyon inuvro inuvro awei medidiom gegesi medier oblay medier ikobro medeir ogboro midier aweiye me diom akpogroka medoya inum nu mimonmon me diya awei medi inum mimon. aarika mediye iblay kamediya ikrobro ka medina igbrokamediya oyo aweivro aweivro oyobo miva mediya.